Izy kà za zen̈y olo farany tafijanon̈o ambony tany ty, raha ataoko titeziko ankedriky tany tsiary hitako. Lan̈iany tan̈àna zen̈y tsy endriky mba nandihanako, handihan̈ako akendriky zen̈y. Bôka iô aminjay zen̈y za mamboly. Aviô afaka man̈ano raha tiako hatao jiàby zen̈y za aviô.